Men erta uxlab erta turishni afzal ko’raman. Shunda kunim <hesitation> foydaliroq va effektliroq bo’ladi degan umiddaman. Va va sog’lom hayot tarzida ham erta turish belgilab qo’yilgan.